منزل احلامي هو إني بودي يكون عندي منزل كبير، يكون حوالينه حديقة يكون فيه اشچار وفواكه وخضرأوات ، ويكون عندي ماشية واغنام وابقار ودواچن ، وودي إن يكون هاد المنزل مكان بعيد مكان زي غابة بعيدة-بعيدة عن البشر أنا لوحدي أنا وعيلتي.